Qora much, oq murch, rayxon, maydanoz, kardamon, zanjabiil, kumin, zira, anes, vanilla, tuz, kekki, paprika, kachnar, sarimsoq, kelp, tuzlangan limon, chili, kuru murch.